Bëëntíim, bëëntíim acum <hesitation> ngëcúmal. Bëëntíim mëënka pëëntíimá bëëntíim baawárábí. Këëntú kaforankú kawel kayul unk cíiwun bëëntíim bandolabi baawárábí ţí bëëwínjí. Bëëntíim biwímbi baawárábí, iko iyi mëëlëëtani cíiwun mëëntiimáayël cíiwun baawárábí báalëtambi.